verða í fjárveitingum til loftslagsmála segir forsætisráðherra sex komma átta milljarðar fara í málaflokkinn samkvæmt aðgerðaáætlun sem kynnt var í dag fjármálaráðherra segir aðgerðirnar fela í sér mikinn efnahagslegan ávinning hægri og vinstri vængur sænskra stjórnmála eru hnífjafnir eftir þingkosningarnar í gær eru sigurvegarar kosninganna leiðtogi hægri blokkarinnar vill fá umboð til stjórnarmyndunar a s í segir að lagaramma vanti svo hægt sé að taka á brotum á vinnumarkaði þar sem starfsfólk sætir illri meðferð mansal á Íslandi sé staðreynd staða sauðfjárbænda er ömurleg segir bóndi af Tjörnesi sem fylgdi lömbum sínum til slátrunar í morgun haustslátrun er víða hafin og á Húsavík stefnir í stærstu sláturtíð sögunnar hrafn í dýragarðinum á Hólum í Dalabyggð kom eigendum sínum á óvart þegar hann byrjaði að tala mannamál á hverjum morgni heilsar krummi eiganda sínum með kveðjunni hæ mamma nýir bílar sem ganga eingöngu fyrir jarðefnaeldsneyti verða bannaðir frá tvö þúsund og þrjátíu samkvæmt nýrri áætlun ríkisstjórnarinnar sem kynnt var í dag sex komma átta milljörðum verður varið í málaflokkinn næstu fimm ár straumhvörf segir forsætisráðherra rennir stoðum undir sjálfstæði segir fjármálaráðherra vel var við hæfi að boða til fundarins í Austurbæjarskóla því það var fyrsta húsið í Reykjavík sem fékk hitaveitu í nóvember árið nítján hundruð og þrjátíu véku fyrir raflýsingu olíukynding fyrir hitaveitu og nú á rafmagnið að taka við af olíunni í vegasamgöngum við erum að leggja megináherslu núna til að byrja með á tvennt það er annars vegar að hefja þá vegferð að skipta út olíu í vegasamgöngum fyrir rafvæðingu samgangna og aðra umhverfisvænni möguleika en síðan í öðru lagi erum við líka að vinna að þessu markmiði um kolefnishlutlaust Ísland árið tvö þúsund og fjörutíu þetta er mjög stórt skref sem við erum að taka

fyrsta lagi hafa orðið straumhvörf í fjárveitingum með þessari ríkisstjórn til loftslagsmála í öðru lagi liggur

miklu útfærðari áætlun en við höfum áður séð og í þriðja lagi held ég að það sem þessi áætlun ber með sér er að við erum annars vegar að horfa á hvernig við getum dregið úr losun og hins vegar aukið bindingu og ég held að við eigum gríðarleg tækifæri sem þetta litla samfélag sem við erum til þess að ná miklum árangri af því að við getum unnið hratt og við getum unnið það saman þetta snýst auðvitað um

loftslagsmálin og aðgerðaráætlunin snýr að þeim en ávinningurinn er margþættur meðal annars takist okkur að framkvæma þessi orkuskipti þannig að við knýjum

samgöngur á Íslandi áfram með orku sem að við eigum og er sjálfbær þá er af því gríðarlega mikill efnahagslegur ávinningur og það rennir þá traustari stoðum undir efnahagslegt sjálfstæði okkar Íslendinga gjaldeyri með því að minnka notkun það verður miklu meiri stöðugleiki í efnahagslífinu við verðum ekki eins háð sveiflum á

bílarnir eru miklu sparneytnari og rekstrarkostnaður einstaklinga verður miklu lægri og þess vegna skiptir sá sparnaður einstaklingana miklu máli af sex komma átta milljörðum fara fjórir milljarðar næstu fimm ár í endurheimt votlendis landgræðslu og nýskógrækt fimm hundruð milljónir fara í nýsköpun vegna loftslagsmála og til þess verður loftslagssjóður stofnaður átta hundruð milljónir fara í ýmsar aðgerðir til dæmis rannsóknir á súrnun sjávar bætt kolefnisbókhald og fræðslu einum og hálfum milljarði króna verður varið til uppbyggingar innviða fyrir rafbíla rafvæðingu hafna og fleiri nauðsynlegar aðgerðir sett verða lög sem banna nýskráningu bíla sem eingöngu ganga fyrir jarðefnaeldsneyti árið tvö þúsund og

þrjátíu með undanþágum að vísu Norðmenn miða við tvö þúsund tuttugu og fimm ég held að þetta sé vel raunhæft þetta er eitthvað sem við stefnum að og eru bílaframleiðenda og

að á þessum tímapunkti að þá séum við komin á þann stað

hefur sérhæft þig í loftslagsmálum hvernig lýst þér á

finnst þetta vísbending um að

sé að verða miðlægari það eru þarna þættir sem eru ekki inni

ákall til að við tökum öll höndum

þetta er ákveðið ákall til að við tökum öll höndum

loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar í Kastljósi í kvöld já hingað koma tveir ráðherrar þau Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfis og auðlindaráðherra og Þórdís Kolbrún Gylfadóttir ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra til að ræða áætlunina hvort hún sé raunhæf og hvað vanti í hana alger óvissa ríkir í sænskum stjórnmálum eftir þingkosningarnar í gær hvorki hægri né vinstri blokkin getur

myndað meirihlutastjórn og Svíþjóðardemókratar sem enginn vildi vinna með fyrir kosningar eru orðnir þriðji stærsti flokkur landsins vinstri og hægri vængir sænskra stjórnmála eru nákvæmlega jafnstórir eftir kosningarnar í gær eða því sem næst munurinn er núll komma þrjú prósentustig og eitt þingsæti vinstri blokkinni í vil sósíaldemókratar eru enn stærsti flokkurinn með tuttugu og átta komma fjögur prósent

og hundrað og einn þingmann en flokkurinn tapaði tæpum þremur prósentustigum og hefur ekki fengið svo slæma niðurstöðu síðan nítján hundruð og átta

þeir fengu nítján komma átta prósent og sjötíu þingmenn og töpuðu þremur og hálfu prósentustigi sigurvegarar kosninganna eru án nokkurs þeir fengu sautján komma sex prósent atkvæða og sextíu og tvö þingsæti það má eiginlega segja að þetta sé

staðan í augnablikinu að hann ætlaði að leita eftir umboði til að mynda nýja ríkisstjórn blokkirnar sem hafa

getur myndað meirihlutastjórn

komast þarna upp á milli

vinna með þeim hvers vegna er það þetta er stjórnmálaflokkur sem er gjörsamlega á skjön við allt annað

veigrað sér við að ræða

í innflytjendamálum haustslátrun er víðast hvar hafin fjöldi manns kemur erlendis frá til að vinna í sláturtíð vegna húsnæðisskorts á Húsavík í Norðlenska á Húsavík hófst sláturtíðin þrítugasta ágúst slátra upp undir hundrað þúsund fjár í haust og að þetta verði stærsta sláturtíð

frá upphafi og við sjáum aðeins að

að koma meira fullorðið þannig að við sjáum aðeins um það að menn eru að fækka hjá sér Sigmundur segir að fé komi vænt af fjalli og þyngdin sé góð

er hún ívið meiri en í fyrra þannig að við erum bara ánægð með það sem við höfum fengið þetta hefur bara litið mjög vel út Sigurbjörg Sveinbjörnsdóttir bóndi á Tjörnesi fylgdi lömbum til slátrunar í morgun þetta

fer í vana ég er búin að gera þetta alltaf þannig maður hugsar ekki um það ekkert erfitt að kveðja lömbin nei yfirleitt ekki frekar gamlar ær sem manni þykir mjög vænt um bændur fá að jafnaði tæpar fjögur hundruð krónur fyrir kíló af lambakjöti

afurðaverð er svipað og í fyrra en hafði þá lækkað um þriðjung frá tvö þúsund og fimmtán Sigurbjörg segir að staðan sé erfið

hafa þessar kindur þannig þetta borgar sig engan veginn nei það gerir það ekki þetta er bara einhver þrjóska hátt í fimm hundruð þúsundum fjár verður slátrað á landinu í haust og þurfa margar hendur að koma að á Húsavík starfa um hundrað og níutíu manns í sláturtíð frá sautján löndum erfitt getur

reynst að finna starfsfólki húsnæði í ár þurfti að leigja heilt gistiheimili í bænum og þá voru í fyrsta sinn settar upp starfsmannabúðir fyrir sextíu manns á

okkur svolítið að við erum örugg með að hafa alltaf pláss fyrir allt okkar

eins og þú sérð þá er

á

draumur hvers manns ætliði að halda þessu áfram eða verður þetta fjarlægt eftir sláturtíð við munum óska eftir því að þetta fái að vera

við eigum eftir að dytta að þessu svolítið meira en þetta mun líta mjög vel út þegar upp er staðið nýr mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna ætlar að senda eftirlitsmenn til Austurríkis og Ítalíu til þess að kanna sögusagnir um aukið ofbeldi og kynþáttahatur í garð flóttamanna og kynna sér hvernig staðið sé að vernd þeirra Íslendingar fluttu sína fyrstu ræðu á vettvangi mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna í dag og beindu athyglinni að mansali

mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna hófst í dag í fyrsta sinn með þátttöku Íslands aðalfulltrúi Íslands í ráðinu er Harald

fjórir aðrir sátu einnig fundinn í dag fyrir hönd Íslands Edda Björk Ragnarsdóttir hélt ræðu fyrir hönd Íslands og var mansal megininntak ræðu hennar nýr mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna Michelle Bachelot fyrrverandi forseti Chile ávarpaði ráðið í fyrsta sinn í dag hún hvatti þjóðir heims til þess að gera hvað þær

geti til þess að binda enda á margra ára hörmungar íbúa Sýrlands og talaði sérstaklega um íbúa Idlib hún sagði að alþjóðasamfélagið yrði að koma sér upp kerfi svo hægt væri að safna sönnunum um þau fjöldamorð og pyntingar sem stjórnvöld í Mjanmar hefðu beitt

til þess að sannreyna fregnir af auknu ofbeldi og kynþáttahatri gegn flóttamönnum

sem þangað leita

mansal á Íslandi er staðreynd og hér vantar lagaramma til að hægt sé að taka harðar á þeim sem fara illa með starfsfólk þetta segir sérfræðingur í

hjá Alþýðusambandi Íslands a s í stendur fyrir verkefni sem ber

heitið einn réttur ekkert svindl það felst meðal annars í því að eftirlitsfulltrúar eru sendir vítt og breitt um land til að kanna aðstæður á vinnustöðum dæmi eru um að slíkar ferðir verði til þess að fólk hringi eftir hjálp allar aðstæður á vettvangi bentu til þess að hlutirnir væru ekki í lagi atvinnurekandi virtist passa mjög upp á að hún gæti ekki komið sínum

upplýsingum á framfæri hún var reyndar ekki talandi á ensku María segir það mat lögreglu að þetta hafi ekki verið mansal en a s í er ekki sammála hún var að vinna þarna hún komst ekki í burtu gististaðurinn

í burtu frá alfaraleið þetta var allt annað en hún hafði samið um upphaflega hún var ekki að fá laun ef ég man rétt þá hafði hún fengið tvisvar sinnum greitt á tveimur mánuðum þrjátíu þúsund krónur samtals konan vann á gistiheimili á Vestfjörðum María segir þenslu í

gera það að verkum að flest málin komi úr þeim geirum hún segir að lagaramma vanti til að taka á þessum brotum stéttarfélögin geta bara gert launakröfu það er svo lítið annað fara fram á hún tekur undir með formanni v r sem sagði í viðtali á RÚV að nauðsynlegt væri að stjórnvöld kæmu að málaflokknum mansal á Íslandi er staðreynd já ég held ég vilji bara hvetja almenning á til að hætta meðvirkni með þessum aðilum sem eru brotlegir þurfum að afla vitundarvakningu við viljum ekkert hafa svona samfélag það er bara skömm að

farvatninu hjá okkur viðgerð á þremur litlum frá fimmtándu öld í litlu þorpi á Spáni hefur vakið athygli og hneykslan listfræðinga þetta er í þriðja sinn á stuttum tíma sem viðgerð á gömlum listaverkum á Spáni fer hrapallega úr böndunum það búa ekki nema tuttugu og átta manns í

Asturias á Norður Spáni presturinn í bænum ákvað að leyfa Maríu Lúísu sem rekur í bænum að spreyta sig á því að laga litlu trélíkneskin sem voru farin að láta á sjá María valdi skærustu litina sem völ var á Jesúbarnsins varð

Maríu æpandi bleik og svo fékk hún naglalakk og myndarlegar augnabrýr sem ekki voru þar áður þetta er ekki í fyrsta sinn sem viðgerð á myndlist misheppnast hrapallega á Spáni í júní var myndlistarkennari í

á Norður Spáni fenginn til þess að gera við af heilögum Georg viðgerðin tókst ekki betur en svo að Georg minnir í dag meira á Tinna en heilagan

og árið tvö þúsund og tólf tók gömul kona að sér að laga málverk af Kristi líka á Norður Spáni sem var orðið skemmt af raka hún eyðilagði nánast myndina sem þrátt fyrir það laðar að sér fleiri ferðamenn núna en þegar myndin líktist Kristi fólk heldur oft að ég sé galin en það er allt í lagi segir eigandi hrafns sem talar

talar ekki við hvern sem er og alls ekki eftir pöntun krummi kom í dýragarðinn á Hólum fyrir tveimur árum slasaður ófleygur og með skakkan fót síðan þá hefur hann vakið lukku meðal gesta ekki síst eftir að hann tók upp heldur óvenjulegt atferli þá heyrum við svona

maður sitji heima og heyrir í krökkum leika sér hver er kominn í heimsókn taldi sig vera að missa vitið enda ekki orðið vör við mannaferðir við bæinn og

að hann segir hæ mamma hann getur sagt ýmislegt skemmtilegt þegar hann langar til krummi segðu krummi eða hæ eða hann

krummi var til dæmis ekki á því að koma í viðtal við fréttamann

sagt nei heldur fólk stundum að þú sért alveg galin mjög oft já já já þau halda oft mér datt aldrei í hug að hann myndi byrja að tala fimm til þrettán metrar á sekúndu á morgun hvassast allra syðst rigning með köflum en annars víða skúrir einkum síðdegis hiti sex til þrettán stig

sex til þrettán stig

straumhvörf verða í fjárveitingum til loftslagsmála segir forsætisráðherra sex komma átta milljarðar fara í málaflokkinn samkvæmt aðgerðaáætlun sem kynnt var í dag fjármálaráðherra segir aðgerðirnar fela í sér mikinn efnahagslegan ávinning hægri og vinstri vængur sænskra stjórnmála eru hnífjafnir eftir

eru sigurvegarar kosninganna leiðtogi hægri blokkarinnar vill fá umboð til stjórnarmyndunar a s í segir að lagaramma vanti svo hægt sé að taka á brotum á vinnumarkaði þar sem starfsfólk sætir illri meðferð mansal á Íslandi sé staðreynd staða sauðfjárbænda er ömurleg segir bóndi af Tjörnesi sem fylgdi lömbum sínum til slátrunar í morgun haustslátrun er víða hafin og á Húsavík stefnir í stærstu sláturtíð sögunnar þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn en við segjum þetta gott